والله يولوا يبيعوا هكا حاظر هكا غبرة ناخذ هكا الغبرة وكل كريم شانتي ونصب عليها الحليب ونخدم هكا المكسر ونضربات وبعدنا نرميها في حويجة ونرميها في الكونجيلاتور ووقت اااا نبدأ ااااا ملمومين وكل شي نجيب هكا الاتباع والكورني ونعبيه وكل بشفاء.